أعتقد راح أختار الطاهى الشخصى، مع إنى بعرف أطبخ ومرة أكلى حلو لكن راح أختارطاهى شخصى، السواقة مو كثيرة الخروج أنا، فا ما أعتقد أن السائق راح يساوى فرق إن يكون عندى شوفيرى الشخصى أو لا، لكن كل يوم متضطرين نطبخ مشان ناكل، فاعتقد ان الطاهى هو اللى بيكون أفضل لالى.